Yu'u ta kini katán ini kuchí tinrudeen, ta na kuchínriti ta kona molino ta kixana ta chikona ta kada kadaiti tangu janitangu xhíkoon koa noti koa maiti tangu ki ti'ayá ki tikomi ta konrodo queso ta dikuani taxa oni comida jan ta iin ho o on. vaso tikuii ta con eso xhían jani.